Rein imoesokone rafia reinjo fima gbaragenu yeare ma fima a boka seeyen fieme aberebolo msfie a totona beyen torobeyento konee ra fie ra konee ra fieru bae jor. Nonee jaja ajor ame ma fimamoe ke mor konee ra ke ban kejor okonee ke benaru kor kejor ae eer. Akejor eyansi obari, e juen eke eken eya eke ekpo yime ra chu oka ra bobaru neeba. Sereyiakuru kara aruso ninii bae nwiwi kra juri areni nnoka joraru nonee bein nonee kra chu dein ra chuey soe aden ba nnoka abaru edokai kor konee afir mbosi afiesejor ayanse-obari bereken sokofie wey damaru abesan, damaru domaru dorman dandai ra baba fie Kpari chouy rein usan titen chouy tatan ran titen no nee, tien bo gbere atiten nukini bae a poroo njo. Amefifima moen owino ke ocouy sere bisarujon juen ke chouy doe mamara bombolo e ooo. No poroo njun. Amemafina nenjun epawe chin. Achin be nanu rema jema nkaa rene achen. A chin bey anura dorma poroo gbonru re ne okparanwo ra ke jue arare. Soe dere eken anu eka kpoi kpemawen ojakpo amor, ojakpo ka kpoi chin kpomawen. Abo noo, nju renke doso wenubureken nyen oka mor kor oka weeh nu gwen oka dala edie sentor oka peemu, mmu jobe ogbere ogunrun anukuni yo bey poron njun. Ame otor fimanjun bo masan opee kayo egeta kere kero abo leberu weenu Nne nara nju ra besan bere bae anu are banra-aden, ebere-aden toa nyen si gwan to juen. Bo kra gbo nju gbora aden, nanku ogegee jon wen yanku ogee ki don wen, ebii ki jon wen ogee ki jun wen nara nara wee a poonu kitobolu, abo noninii, agbaran aden jun kan na aransin gbere obari kase raoo, agbonrare egba. Kasiri bo aden owi norone moto-ogee basen narayen